هفضل يكون عندي القدرة على التحكم في احلامي علشان اقدر على الأقل ان انا اتخيل حاجات مش قادرة احققها في ال- في الواقع يمكن لما احلم بيها احس براحة اكتر أو اوهم نفسي ان- ان هي اتحققت ولو لفترة صغيرة من الزمن مثلا فا هيكون وهم جميل الحقيقة.